ña nu sitiuntiu tu ntativi kuu ñaa ku keentiu ku nami kunu kunintiu a xini ve´e ntiu a a ntika ve´e ntiu kuntiu ña sakoyontiu xintuva tindoo sakoyontiu tye´e sakoyontiu nami ra ña tuyo ra ñaa itu´n li ku siarura ña ña puntaru ra tani kuu ni ko´ñaa tani kuu Niko ña uli tani sa ka´ña ña kanili ha´ra ña yoo ra kusaa´n kinta ña tye´e kintaña tahua na ntativintiu ke´e nùù ntoo tye´e nu ntora tani tye´e ña kuatyi ña so ixta´n ra taru into ñuu ra sa´ra kokuntee ru ka ixtaru ña´ka tyi ñaa isuu kò´o nteeru kò´o lakui ru sa´ra santa ñaa-m tu inka tu ka´a so tu´ha ixtantiu ñuu ha ixtantiu tye´e ntee ha ixtantiu itu´n ha ntakimia intoo ra tuu yo ra ñaa iva tiinyo ru nta´a yo sioo nta´a yo tiin yo ra inka sio nta´ae tiiyo nta vaa kara sa´ra kisia yo ixta yo ixta yo nami kunuu into tye´e.